Azafady ley longo, miala tsiny ndrindra raha m <hesitation> mandray fitenenana ley zaho fa, mba moramora kely ley fa andro alina, hein mba ampilamina antsika amty <hesitation> fiarahantsika eto ty isan'andro, mba <hesitation> ataovy moramora ley zavatra- zava-mare aminareo zao fa andro ty alina ka de miala tsiny ndrindra re tompoko.